so fa lataake mi hokkeke sembe, gonda mi hokke sembe lamu. <noise> Ngam so mi hebi sambe e laamu <noise> cmi heba noy ballarmi yimbe. <noise> Mi wa hebu leydi hokka e mi wawi to mi duraate, e mi wawai dango ndiyam, e mi wawai wadan gobbe hite, e mi wawi waddin wobbe <noise> janngirde, e mi wawai wadan wobbe kulle-kulle keuɗe, <noise> lamirdo e mi wawai ndusugo kite, e mi wawi resugo hala, e mi wawi umminde hala, <noise> e mi wawi walango hannde fu. <noise>